Nkukuu! Kati nosaka mchinja, kwanza kintu chakwanza yosaka akibiriwe, akwatwe, aaha lusholu nu <noise> lweu, lunolwe vyaboha kolanga lwikire nanii ko- kochinjira. Manake susu visilamu takasewa, yani yosaka kira kintu chewosaka naniliuu kumuleyira mnyama au kumchinja mnyama yosaka kivoluke chaninihumba, kwa hiyo yasoka wandae lusho lwaku ulu- ulunole vyaboha, lwikale tayari kokumnanii kokamchinja. au wasakire mu- nini? Ndri mudala kwahiyo nini binafsi sindreweza kuchinja hamuna, nisiyosaka achinje muntu mulume. Saka mu- m- mnaniliu mjinjaji ati mchinji wako ahujiyo, elekea ikibla, nomuuvika ura nkuku si nomu lwata mabava, mbava jachu iviri nujibana vyaboha. Kwasababu yosaka umbane vyaboha siurimuchinje vi vene imire, nomurekera kura tuku iyo si- shereia susu ko- ko- konanilia kuivisila dini isi tutu. Sivyaboha hamuna au nukumutese saukumubane! Umuchi uumuchinje uhumulale jile, koo humwire hara jire umubane mpakas roho ifume kabisa, iri humula hara jile la nkuku atwire, nomutola. Nomuvika kura ibeseni, notwala maji! Biriki nokuelusho uri humula hara jira, nomu nanelu nupasha maji yaku ahu njiyo, nomwitira, noanza kamumesa, mumesa mumesa mesa oluhumula harajira. Kinamuriye motwi vyaboha ili kwatite mabahira madudidudi yene yachala! Ili yasire yosi, nokamu mu- munni murya motwi vyaboha wee yahumula harajirya, nokamumesa wee mpaka utange ire vyaboha. Kona ahumwire kera hara vyaboha!, ma <noise> uwanze mukera kera baadae vee uriumula hara kumkerakera, noo- nonanilu no- no- nokabla kwanza sino mukerakera hara jira umumumesire vyaboha, kwatite yarama ma- majula kunu mauliali yara yare mahanku yachu yatite ma- ma- majula kunu kunu lazima waya pitishe motwi kwanza yananii, wayaukobole koo humwire yakobola motwi kula kwikere vyaboha na- nanilu yachwe ira juii kwaajili urye. Ira nyama yachuwi chire kwaajili yori, <noise> kana uhumwire mukobola mauli yachere njira hara naanza mkerakera vyabhoha weee! Mukerakera urihumula, <noise> u- ukorire moto waku au nawavikire sufuria yaku ivarwi, noanza koya hara jii vyaboha nokajivikira sufuri hara jira urihumula nokaitengera. Hara matwi konoutite ndimu yako nimiyira wise kowatite labda tangawizi yako ni- nisi ni- kushira wise hara jira, au watite ihii ajinamoto vazungu vatuse si vazungu siu vaswahiri, ajinamoto no- nokayivikira hara njire ili waikuvilo ukuchango, mahara jira nokireka ichemke nayara maji yokoerya wee, ichemke nayara maji yokoyera koni aaha yi- yumire yaramaji. Wati hiyari vavikira labda m- kosaka supu uvikire maji, <noise> uvikire maji ili i- inaniluu ichemke kidudi uh ichale ira supu mano nowunga, au kososaka jio fyana uwanze, kikalanga vi hara ju uvikire makuta. Noanza kikalanga kikalanga, ahu- ahujio kikalanga, mpaka naniluu isengere ka novikira nya- nyanya kati ikitunguru chwa chaku nyanga, karoti, kowatite hoho yaku novikira ahu njio kowatite royi konuvikira. Novikira naura musuri waku, nokikunikire ichemkee, koyahumwire saruka saruka wee, yahumwire saruka ahujio, mahaya humwira ha nkuku yaku ahu njiyo. Nikitawula wise mkuku yaku koniwatete wari waku ahu njio, ni- ni- nitawula wise sahani! Nikikala wise niriya wise wee, kanikusi konisi kanisiwari waterekire m- naniluu ubwabwa waku ahuu njiyo, valangi dakaseki kisahani. Wa- wa- watahwira ahu njiyo nivikira wise! Naniliuu nkuku yako au njuri niriya wise wee niriye wise ahu. Okonohumwire aka alhamdullah, alhamdulillah woyire mikono? Wahumwire ahu njiyo, kani nolala hayi nolala kani namusi <noise> nokendelea nastori labda ja za hapa na pale jama ati ja aha na hara njiri, namajirani labda ni vana vaku, labda ninjoli, njiyo yaani. <noise>